إذا كان عندي زر لإيقاف الزمن أو الرچوع بالزمن للوراء، فضل إني زر إيقاف الزمن ليش؟ لإنه بوقف الزمن بعيش حياتي باخد استراحة بقدر إني سولف أتمتع بالحياة ، نسوي أيش نريد نتعلم مهارات چديدة ،عامل الزمن مو موچود وبالتالي بكون عندي خيارات كتيرة.